عيش حياة جديدة يعني التوازن بين الجوانب المختلفة في الحياة، يشمل الصحة النفسية، والجسدية ، العلاقات الجيدة مع الناس، والشعور بالسعادة، والرظا، يعني كمان تحقيق الأهداف ، والطموحات، والقدرة على استمتاع باللحظات الصغيرة، الحياة الجيدة تكون مليانة تجارب إيجابية، وراحة نفسية.